Nako menurut ngoji manege tergantung ngone wo ma akana wo bahagia bolo ua manege tergantung ngone wo ma gakana <noise> artinya ngone manena man- manusia ngone manena nyawa <noise> manege nanga jalan hidup masing masing, artinya wo ma si nonu masing masing dan ngone manena nyawa berhak untuk wa rasa namanya kebahagiaan, nako o mas wo masi nonu contoh o kia manege contoh o masi nonu pasangan manege kan done manege oka setiap ngone ma nonu pasangan manege pasti nagaka yang namanya wo bahagia de ua samade ngone manena nyawa <hesitation> kia <hesitation> sesuatu yang ngone manena wa mau wo pengen wo miliki wa coho bolo wa mau <hesitation> o miliki manege ne kan ngone wo o bahagiaka, contoh o kia wola wo mau ma gakana salah satunya na- ngone nanga impian untuk wa capai manege nako wa dadi oka de wa capai oka mane kan wo bahagiaoka bukang de nanga wolaka so, karena wo kia ka ua wo mas wo ja si beban ka ua nanga balus de nanga maoko na ngama, kira kira soko manege.